Amin'igny zany izy <hesitation> afaky manakatsy hany hohaniny eo ohatsy misy hany ambony eny de afaky manakatsy an'igny de mahita raha lavitsy koÃ zany ohatsy hoe misy biby zany igny hoe, ataontsika hoe lambo, de afaky mahita an'igny afaky miomana laha ohatsy hoe biby hamono anazy.